inaaje ɗi mi yahi caalitii-mi misaali am, ɗum inaare so mi huwata, yannde mi fuɗɗi yahdu, ngam inaare nden nde boonnde.